<hesitation> ɗi ɗon naftira be luhe maaji ha yewugo hunde mari sembe, ngam luhe maaji man ɗon marii sembe masin, dende ɗo naftira be luhe man, haa baabal aynugo hore mom be vallutukko bandirabe ngam ta dabbawo fere je buribi sembe wara bara ɓe.